Sariq rang menga baxt, yorug'lik va iliqlik bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha umid va yangilikni ifodalaydi, shuning uchun u ko'p hollarda pozitiv energiya bilan bog'lanadi.